La coza pi stran-a ch'al e capitame, ch'a m'capita al e ades ën cust periodo che devu praticament tradüe dumande ën italian ën piemunteis e al e nen facil luli <noise> pös asicürevlo, comuncue al e 'na coza bela, 'na coza ch'a s'pöl fese